आगर मय होटल मालिक हौ और कोइ ग्रहक आइके कहत हए कि जा खानु को स्वाद एकदम खराब हए । तव मय ग्रहकके ऐसे जवाफ दए सकत हौ माफ करियो हमके तुमहर स्वाद अनुसारको खानु बनापाए हम बहुत दुखि हए । हमके खानाको गुणस्तरके बारेमे बहुत कछु कदर कररहे हए तुम जो सुझाव दए हौ सल्लहा दए हौ जा के हम बहुत कदर करंगे कृपाय मोके बतावौ तुमय का चिजमे आसन्तुष्टि भइ हए । जा के हम कसुधारनके कोसिस करंगे हम तुमके कोइ नयाँ परिकार बनाएके खवय सकत हए सेवा करनको मौका देवौ कहेकी हम गलती भाव् के सुधार सकनको मौका पमए ।